Kua inimbo eh yaiporu opaete kua ñanerai ikiavagui ñoguinoiva reta yaitio mbokipe yara yara ipaupaua rupi aguiyeara mbae opita ñanerai eh japipe rupi, ñanerai ipaua rupi jaera kua yaiporu yande yaeki vaera sugui